Wamulama ndi ne wamomaa na lulogoi shikila ibgzi ne mmoi wanje inzi ndibulwa khulwa mutagoli sasa ise nzomanga lulogori. Imoma tzindi inzi tziene izi ndie khwakhasomaa tzindi na zieti dabe yezizaa na abandu bandi kwe tzi mbora ndii olulogori na olulama lwanje lulahi sana ndatuyanza kaza mb omulogori mandibulwa murogoli mondaamanya lulogori halaru tza lulogori niluo bwanzi na ndaluyanza tzigila izi ndo mulogori na mama naanza niachbeho namlina wanje ama omundu wamanya lulugoli kaze no ovetu.